Iin xa'a xave'e chutumi'in nakuu iin nuu mi'o ho iin tayutnio iin ndeyo yutuu xa'a taka xhini yutnu ho xakaxa otañunu.